أختار إني أتناول الطعام العشاء مع ابن سيناء لأنه كان عالم كبير في الطب والفسلفة، وأحب أسمع عن أفكارة وتجربتة في الحياة، يعني أحس بيكون النقاش مرة مثير ومفيد ويمكن أتعلم أشياء جديدة عن الطب القديم، فبتصير مرة فرصة يعني عظيمة إني أجابل أحد عظيم مثل هذه الشخصية.